أكثر حاجة حسيت بها يعني <hesitation> طريفة على اللخر <hesitation> كوني مشيت <hesitation> يعني <hesitation> على أساس باش تمشو للعرس، ومستعدين، ولبست والكل ومن بعد <hesitation> تبين لي إن أنا غلطت في <hesitation> التاريخ، والا غلطت في <hesitation> يوم العرس، مشيت بالغلط نلقى الصالة مسكرة، وانا لابسة، وأنا وقتها في الشارع وما عنديش سيارة يعني كان موقف طريف.